जे तिअ दुइ अखोदु जे तिअ मोनोलोएजे, ते तिअ दुइतु दितिओ बुलि मोनोलोएजे, अरु दुइ, दुत थोक बुलि मोनोलोएजे, दुत किब बोस्तु थोक, दुत मन्हु थोक, तेनेके बुलि मोनोलोएजे। अरु दुइतु ए दितिओ बुलि मोनोलोएजे, दितिओ हुअ, किब बेले एत कम् कोर, तेनोग मोनोलोएजे दुइतु।